Gny tokony tsy, raiky amin'ny sakafo maraindray, na atoandro na hariva ho dinganiko tsy hataoko agnaty tao raiky manoka da gny sakafo maraindray aloha gny ho dinganiko. Satria nagnino? Ah igny gny mbo zakako aloha zany, gny vatako mbo afaky indesiko jusque gn'atoandro. Fa gny atoandro, sarosarotsy gny miasa avao sy gny manao ah fanatanjahatena sy gny fihetsiketseha tsy misy sakafo. Gny hariva koa, magnotiky gny kibo tegna manao anio no hotraky tegna tsy mihina agnatiny hariva igny. Trokiko hanihaniny no hotraky raha avao fa gny maraindray angamba gny mba azo atao ka- soloa hoe rano avao. Dra mba fa mandeha tegna miasa sy ny tariny manahaky anizay, agnaty taony raiky ndre tsy mihina.